gott kvöld afbrýðisemi ást og stríð eru alltumlykjandi í bræðrum nýrri óperu eftir Daníel Bjarnason tónskáld og stjórnanda sem sett verður upp í Hörpu í tengslum við Listahátíð í Reykjavík þetta er fyrsta ópera Daníels og byggir á samnefndri kvikmynd verkið var frumflutt í Árósum í fyrra og er uppfærslan

við ræddum við Daníel í Hörpu ég veit eiginlega aldrei sko þegar ég byrja á einhverju verki hvernig í ósköpunum ég á að fara að því að gera það eða hvernig ég fór að því að klára það sem gerði síðast óperan er samstarfsverkefni Íslensku óperunnar Sinfóníuhljómsveitar Íslands og

verkið flytur fjölmennur hópur kór og einsöngvara

það langsamlega stærsta sem ég hef tekist á við og það er dálítið ógnvekjandi þegar þú byrjar á óperu sem þú veist að er

semja þú þarft samt að byrja á að skrifa fyrstu nótuna og svo þarftu að skrifa næstu nótu verkið segir sögu bræðranna

og breytinguna sem verður á lífi þeirra eftir að annar þeirra snýr aftur úr stríði viðfangsefnin eru áföll afbrýðisemi og ást og því

kunnug þó verkið teljist seint hefðbundið eldgömul saga sem er verið að segja þarna þetta er í rauninni hálfgerð goðsaga þetta er í rauninni saga um þennan hermann sem snýr aftur þetta er bara eins og í Ódysseifskviðunni í rauninni og það er enginn bók eða handrit eða leikrit eða neitt þetta er í rauninni bara bíómynd og þá

til grundvallar og við tökum sem sagt þessa sögu og segjum hana upp á nýtt og í

nálgumst þetta þannig að við erum ekki endilega að fylgja bíómyndinni og hennar frásagnarstíl heldur erum við að endursegja kjarnann í þessari sögu á nýjan hátt

virkar í óperu og á sviði það sem við gerum í óperunni er í

að segja söguna á aðeins annan hátt ekki alveg í sömu röð og það sem er líklega mest ólíkt með með bíómyndinni og óperunni er að það er kór í mjög stóru hlutverki í óperunni sem er á sviðinu allan tímann og

er í rauninni gegnir hlutverki grísks kórs hann er að segja kommentera á söguna hann getur farið inn í huga persónanna og sagt hvað þær eru að hugsa og hvernig þeim líður en líka svona stigið út og sett það sem er að gerast á sviðinu í stærra samhengi það sem ég gerði

til að undirbúa mig undir það var að ég vann

mjög náið með handritshöfundinum að því að móta söguna og ákveða hvernig við ætluðum að segja frá þessar sögu og í rauninni dramatúrgískt að leggja alla söguna og búa til þetta sem eru í rauninni bara grófar útlínur frásagnarinnar þannig að á verkinu ætti að vera allavega hugmyndin um það

að láta það verða að veruleika í tónum og það er lengra ferðalag en nauðsynlegt þegar maður byrjar á svona verki að maður sjái einhvers konar útlínur af því sem er að fara að gerast eitthvað sem ég vil gjarnan gera meira af og það er að fást við svona dramatíska frásögn og texta og segja

sögu í tónum og það sem er náttúrulega við óperu er að sagan er sögð í færri orðum heldur en heldur en til dæmis í leikhúsi og og það er tónlistin sem segir í rauninni það sem vantar upp á í texta

það sem tónlistin fyllir inn í og býr til dramað og það er í rauninni það sem gerir óperu að að svona sérstöku og ótrúlegu formi þegar hún virkar það er hvernig

tónlistin fleytir henni áfram og er í rauninni að segja sögu meðfram sögunni sem er verið að segja eða á sama tíma það samspil er mjög öðru megin ertu í einrúmi að semja tónlist einn með sjálfum þér

hinu megin stendurðu uppi á sviði og ert einmitt að fyrir fjölda fólks hvernig fer þetta saman þetta fer eiginlega rosalega vel saman en líka mjög illa þetta er svona aðeins önnur orka að semja sitja og semja í einrúmi er mjög svona

að vinna með sjötíu áttatíu hundrað manns er mjög þú þarft að vera

út á við og gefa

samskiptum við fólk og ég hef eiginlega báðar þessar hliðar og ég verið Leonard Bernstein sem var líka náttúrulega hljómsveitrastjóri og tónskáld sem sagði að alltaf þegar hann er búinn að vera að semja lengi þá saknar hann þess að vera með fólki að vinna með fólki og innan um fólk og svo þegar hann

búinn að gera það lengi þá verður hann að komast í einrúm og vera einn með sjálfum sér og

mér líður eiginlega nákvæmlega eins ég finn að þetta togast á í mér ég sakna þess að vinna með fólki þegar ég er að semja og öfugt þannig að

þetta sé bara ágætt að geta farið á milli þetta nærir hvort annað en það er mjög erfitt að gera þetta samtímis Daníel hefur á

fengist við fjölda ólíkra tegunda verkefna hann semur stjórnar hljómsveitum víða um heim býr til kvikmyndatónlist leikur á píanó og tekur þátt í listrænum viðburðum af ýmsum toga ætlarðu ekkert að fella þig við eina fjöl nei

bara að búa til tónlist sko hún er bara bara svona aðeins í mismunandi birtingarmyndum

rosalega mikla stjórn á þessu sjálfur en og þá finnur

maður eltir það sem maður hefur áhuga á þá er maður að fara í rétta átt og ekki að gera eitthvað af því að því að manni finnst að nú nú sé maður orðinn svona tónlistarmaður eða svona tónskáld og nú á ég að vera að gera þetta ég held að það sé ekki kannski rétt leið ef ég get lofað sjálfum mér því að gera bara það sem ég hef brennandi áhuga fyrir og finnst áhugavert þá þá held ég að það sé alltaf rétt leið fyrir mig